Hen la kat sool gaskiya tyak na̱ nɗe hong pya yi susei, hen kuma hen la kat sool na̱, hen nɗe la mang sool hok tong tseet la gwen jap sa̱ nni, hen ba da̱ shin njap na̱, hen la shin mmuop pa̱na̱, muop la twoot tong sa̱ yi, hen la shang muop ga̱ twoot muop tong sa̱sa̱ yi hankeli na̱ too pa̱na̱ tyak na̱ pya, hen ɓuen muop ƙa̱a̱t ƙo ƙe hen ba, kuma gaskiya sool la wan hen zak, tyak nə dam sosei nda̱ naan, ama hen ƙwal nda̱ naan hen ni ga̱ yafe hen, bi ga̱yil a bi ga̱tong ɗa nlat, so hen nɗe nƙwal hen yi ndatengnaan ga̱ yafe hen ga̱ nierang ga̱fe hen nɗe tong shin yi.